عشان تنظم عدد كبير من الكتب، لازم تتبع خطوات تساعدك على ترتيبهم. أول شي، فرز الكتب حسب النوع، مثلاً <hesitation> كتب الأدب مع بعض هيك. ترتيب حسب الحجم، أو اللون، ويستخدم الرفوف، أو الأرفف المفتوحة. و <hesitation> خزنة في صناديق أو أرفف مخفية. إحتفظ بالكتب ال <hesitation> مفضلة، في متناول اليد. إستخدم <hesitation> تطبيقات أو قوائم <hesitation> لتتبع الكتب، وبس.